Amixi, mâ, champagne, unna bella festa, tanti amixi, dònne, zoene, scimpatiche, anche che no conoscio, se balla, se parla con gente, gh'é un pö de dröga pe tiâse sciù, magara emmo affittou tutto un paise, tutto un hotel... bella muxica....